Nako menurut ngoji ngone o nyawa manege nanga nilai toma duniaka mane kai ngoe. Moi, ngone o nyawa manege harus wo wo ja ja si bedakan ua nyawa moi de nyawa moi, doa so wa si bedakan ua? Sabab nyawa manena jou o nanga cipta manege moi de amoi ngone wo wo materoko wo sama doa so matero, sabab nyawa manege de nanga harkat de nanga martabat, una balu balusu bolo Ngone matengo bolo, nanga dodiawu bolo, nanga ngojeka bolo, nauru bolo, wejeka bolo, ria- riaka bolo, nongoruku bolo mane wo matero, ge a moi. Nako sinoto, ngone o nyawa manena nanga nilai harus wo adil, doa so wo adil? Sabab ngone o nyawa nako adil ua ika- ika ange moi sinoto ika bolo <hesitation> wo make wa ma ake manga manga kehidupan oli yang i adil ua pasti wo marasa i torou, nako wa akana nanga sinyia <hesitation> i ofi wa Wa akana nanga sinyia i ofi manege nyawa nyawa dika du sanang bolo, karena ngone lo nanga tabiat i ofi wa akana kia bolo kia bolo wo adil, manege. Nako jange, ngone o nyawa manena ua so kia- kia ika ngojeka bolo nauru bolo ngone wo rasa nauru ngone lebe wo wo gaku, wejeka Du pake ua, manege dadi ua. Sabab ngojeka de nauru manege nanga posisi i matero oka, manga sinyia i matero oka, ngone wo nyawa wo butu wo adil, ngone wo nyawa wo butu nanga sinyia i ofi, ngone o nyawa de nanga martabat dadi harus wa akana i ofi, sugmanege.